اريد أفهت و أتكلم بالعربي طبعا إنچليزي بعد و كمان الأسباني شويه عندي خلفيه بسيطه عن لغات كمان ثانيه مثل الفرنسي و المكسيكي لاكن ماأتحدثها يعني بشكل كويس او بشكل يومي.